يعني بش تخلف هدية يعني را- لازم تروح تشري الورق <hesitation> الهداية ويعني يكون عندك لساق وغراء حتى يعني تضع العلبة الهدية داخل هداك ال- الورقة الهداية وتغلقها وديرلو الغراء الي <hesitation> ليبقى مغلوقا وتقدمها الى صاحب الهدية